Áha umundu wí de ţí umpee wí pëkeey cíţ. Pëkeey cúun túuduŋ ţí umundu wí. Mënţíj ank koo dí beenu woo amëŋal pëdoo wul ikeey, ucí ñaan kadoo luŋ úu ikeey, ucí wuleemp nasiyën baţí waŋu këkeey. Pëkeey ukeey cí puŋ pëkeey wará puŋ ţí ñaan, ñaan kapëkeey. Ngëko bëliyëng yanëţ kancësu.